والله، هذا بيتم تحديده <noise> من قبل-من جبل الأشخاص اللي هم مختصين بالفن. يعني، أصحاب الفن، <noise> سواء الرسم أو الأعمال الفنية، الأعمال الأدبية، هم أهل الصنعة. هم اللي يقدرون يقولون إذا كان هذا العمل شيء أكيد أو أصلي أو شيء كويس ولا ما هو بكويس، أو إذا كان فعلا عمل فني كويس ولا أي كلام يعني مزيف أو مزور.